<noise> Amin'gny resaka filokana amin'gny fanatanjahategna zah misy maha dakôro zah misy tsy hifagnarahako hely amin'azy ka, voalohagny ma lô ny filokagna zegny mo ka somary jeu, agnao an-tragno akao afaka managno jeu miloka fô fa izy fialaham-boly fa matetika zegny le ôlo miloka tafalatsaka lôtra anatigny le raha de <hesitation> manita-tsaigny sy <hesitation> lasa tsy mahazo aigny ka tsy miloka de lasa misy fiatraikagny ra-ratsy amin'ny fiainagna.